پہلا، کچھوا جدو ڈر جاندا، اپنا سریر شیل وچ گم لیندا. سلوت جا کچھ کیڑے، اپنا آپ نوں چھپا لیندے. <hesitation> دوجھا، سریر پھلاؤنا مچھّی، خطرہ محسوس کرن تے اپنا سریر پھلا لیندی ہے. ہیج ہاگ، ڈرن تے اپنے کانٹیاں نوں پھلا کے سرکھیا کردا. تیجا، رنگ بدلنا کینگارو جا لومبیڈی مچھّی، اپنے آلے دوالے نال رنگ ملا کے چھپ جان. چھوتھا، خطرناک ہتھیار ورتنا، سپیاں، اپنا پنجرہ خطرہ محسوس کرن تے ورت دی. سپیانی فش، تِکّھے سریر دے سنگ کاٹنے نال سرکھیا کردی ہے.